Pues konaj dun ka pëkyë jue jedun mixadëp oy je'e kyuduj je'e wynmyan je'e wymayndyë ma'a myënëy ma'a myët'sëy pën jedun nyëx myajkë je'e jedun jawi'in mmixatëp.